Jar Peruan kunnen ishin dib ete sagale ishin nyaat, sagalee ak mayunguati, workiati, tambiati, won tun ak sagale akii viazi tamuati, kahawati, wontan dudu ishia nyaati idill ishia amminen sagale aki midan marageati, midan shushuati, midan pojoati, midanii maeden, unintelligible > amminen midan kalmatiati, viazi tamua, won akanatan dudu wot nyaati.